kalo caro nyo palu mukul paku tu yo palu tu sebagai lat kito untuk menancapkan paku. paku tu di desain memang untuk hal- hal kek gitu missal nyo untuk kito merekatkan duo kayu supayo jadi satu nah supayo paku biso masuk ke dalam biso nyambungkan ke duo kayu tu di gunokan lah paku tu sebagai alat nyo untuk masuk kan paku ke dalam duo kayu tu, nah caro nyo macam mano, caro nyo tu, kito nganu paku ko tarok di tas kayu ko, di luruskan baru kito tokok kan, kito pukul- pukul yang kencang, puku kencang- kencang supayo, paku tu nimbus nyo masuk ke dalam kayu itu dan keno kayu yang ke duo jadi, buat duo kayu tu jadi satu nah itu paku- paku tu dak biso cuma satu paku, biaos nyo orang tu pake minimal duo paku, kenapo supayo lebih kuat, kareno misla nyo kito bikin sesuatu, missal nyo kito nak bikin jendela, bikin kursi tau pun apo, nah kalua misal nyo bahan nyo kayu pasti lah ado paku nyo nah tadi duo tadi tu paku samo palu tu duo hal yang saling melengkapi lah yo kan kalau misal nyo mukul paku tu pasti pake palu, supayo efisien, supayo lebi gampang jugo, supayo lebih, emang alat nyo di esain untuk itu, gitu.